کینٛہہ مشہوٗر کوکی ذائقن منٛز چھِ شٲمِل: چاکلیٹ چپ۔ مونگ پھلی مکھن۔ مونگ پھلی مکھن پھول۔ ڈبُل چاکلیٹ چپ۔ سنیکرڈوڈل۔ شوگر۔ شارٹ بریڈ۔ پمپکن۔